Zato e, sivy amby sivifolo, valo amby sivifolo, fito amby sivifolo, enina amby sivifolo, dimy amby sivifolo, efatra amby sivifolo, telo amby sivifolo, aroa amby sivifolo, araika amby sivifolo, sivifolo, sivy amby valopolo, valo amby valopolo.